تاسو نن ډېر چوپ یاست، خیریت خو به وي؟ ولې نه غږېږې، ووایه، هر څه دې په زړه دي ووایه. ماته داسې ښکاري، غواړې څه ووایې خو ویللای نه سې، زړه دې ډک ښکاري، خیر دی ماته ووایه څه خبره ده. کیدای سي مرسته درسره وکړم او یا په خبرو کولو دې د زړه بوج کم سي. کولای سې خپل درد دې ماسره شریک کړې؟